Für mich ist die Zukunft von der Arbeit mehr im Handwerk zu finden, als im Digitalen. Das heißt, die die etwas mit der Hand arbeiten können, was man noch braucht von hand gearbeitet, die haben eine grosse Zukunft in der Arbeit.